Noq, näütüses panõt mitund sorti köögiviljo, sis panõt munna ja panõt, ma ei tiiäq, viil määntsitki pastasit, panõt makaruunõ, ja võidu kimmähe, võiuga saavaq kõik as'aq hääq. Ja sis küdsät kuigimuudu määntsegi as'a, määntsegi pasta tiit.